<hesitation> kása kɔ, kɔ̀ kpatà ákà kɔ ánìkatù lɔ ɔ̀ ne keɖe keɖe màaké fènìà níìnyìku, à náa nyo ɔ̀kɔ̀yɛ íkàtù. <hesitation> ówò nì bùɖìɖe bù zé ni ɔwitɔ ɛnɛ́ àámi ígbɔ ɔ̀kɔ̀yɛ nyòo súù, ɔ̀kɔ̀yɛ úni à nàá ni úni à nàá kpatà áka ú nàá ne keɖe keɖe keɖe keɖe, ú nàá ne keɖe à nà nyó ɔ̀kɔ̀yɛ à nàá mu ni ùpo fáànyì. kayi òó so ɔfɛ́ waa, <hesitation> úni à nàá kpatà áka lɔ elí nɔ̀kɔ̀yɛ keɖe keɖe kása, à nà, à nàá ke íkle úni à nà péɖi íkle blɛ̀ɛ kása à nàá ŋe iku elí ba kpàtà ákà nì íkàtù ínìwà